أكثر الأشهر حرًا عندنا هو أغسطس، تحس كأنك في فرن، أما في يناير فهو أكثر شهر برودة، تلاجي الناس لابسين ثقيل، أما في يوليو فهو الشهر الأكثر رطوبة، بينما أبريل هو الأكثر جفافًا، يعني كل شهر له طجسه الخاص والمميز فيه.